E fomba fiarovagne tontolo iainagny zany ha sy mampiasa, sy mampiasa charbon ka sy mampiasa hitay, fa sarasara zany mampiasa gaz, na ohatry koa hoe fatagny courant de lefa amy mahandro hany koa sha da aniny sahaza antegna avao fa sy raha asiagny mihoatry amigneo satria igny lasa mipetrapetraky amigneo, lasa simba amigneo, lasa ariariagny fahatany agny avao koa, da izay.